انايا بش نحتافل بعيد ميلادي نحب نخرج نحوس مع صحابي نخرجو نروحو نشوف <hesitation> مدارب زينين ناكلو مليح نشربو مليح نطلعو نهبطو <hesitation> نروحو يعني تاني نشرو الكعك ناكلو الكعك نروحو لسيرك نشوفو الحيوانات نشوفو المهرجين نويس <hesitation> يعني هادي حاجة جيد زينة جيد زينة برشة ياسر ياسر